Ah lau taih tzai, tai tzai laig aih muoh muoh noh báh-báh muo ain mü jó cuoh loh aíh muoh muoh kuo-kuo mu muoh muo noh jo báh no jo tsá müh jóh éh shía jo éh cuoh muo muoh ain mjuo jo cuoh, báh main báh main taih tiempo jó-jo ngo ko ñiuh já nah bain tsá lain tsá bain taum hora ngi tsáh chá nah tsá jo-jo, jo nain cha laig li záh oh noh tzáh aum laig dah li tzah muo muoh jó noh tzá noh tzá main noh tzá do joh náh no tzáko noh muoh jo muoh tzá muoh zih jo main chia muo muoh deh jo-jo áh muoh nain náh áh ziih do jóh áh oh yáh cau laig muo muoh de tsi sih muo muoh de yáh oh yá cá-cá si muoh, muo muoh dé main yoih de jo-jo-jo ra muoh já lah toh ja lá muo cha tóh por que cha muoh tsai tóh jo tsa muo báh no yieh tsá jo main yoih do, jo-jo tóh tza chai muo tau jo-jo-jo, koh náh muoh nain ui tsá jo-jo oh aih ziih laig bu no siih tsá cuoh lá ziih laih dá go cha lain bu no noh chi taig shiu có taun nain por que aíh oh do jo bá ko tsá laig main tsa lain tsa jó muo nain nah muoh náh múh aig sáh jo chá chaá co aig taum. Óh záh cháh ko aig taum-taum mü jo cháh muo nai laig ko mui nain buoh muoh muo de jo-jo uh muoh de uih muoh cháh lau já la áh nain có jó aig áh laig tsai dóh áh muoh tsá aih dó jo ain yoih tíh oh, ti, ti noh shiuh jo-jo main yoih zaíh-zaíh uh kuh bu no laig ka nih zaí uh ku tó lóh mainnáh oh tsá kó úh ku cháh mou lain, main cuaih jóh nai cháih oh ko do, jo ah-ah muo muoh do chiu jo-jo ko muo lain, ko muo lain peih chiu jo oh bu ni- bu ni buh muo muoh caí ko có, caig taig shiú caig shiu ñih main yoig oh noh oh lau aíh joh uh chaí nih yía mu nain cóh joh mah-mah giéh áh la jo oh máh gie tsá ai dé tain shiu café, tain shiu máh laig gie tsá main yoih kóh, main yoih ko aí déh, jho shia tain shiu café tain. Tain shiu la jo laig gi oh kie la yaih máh oh muoh gie tsá lah yaih.